हथिया जङ्गली जनावर हैं। हथिया जमिनमे रह्ना सब्ति बन्ना जनावर आऊ सब्ति बुद्धिमानी जनावर फेन कहल जिता। हथिया ओएने समूहमे रह्तियाँ। एन् के समुहमे एक्ठो मुखियाफे रह्ता आउर येने अपन मुखियाके बात मन्तियाँ। जा बात मुखिया कही उही अनुसार कर्तियाँ। येने अपन बच्चा ओईन बहुत ज्यादा माया कर्तियाँ। <hesitation> येने जब्फे <hesitation> एन् खतरा महशुस होई कह्लेसे येने अपन बच्चा ओईन बिच्चेकराके आऊ अप्ने बडाबडा हथिया भर <hesitation> गोल घेरा बनाके अपन बच्चा ओईन सुरक्ष्या कर्तियाँ। येने जहाँफे रहिहें तौ <hesitation> सब्ति बडाबडा जोन हथिया रह्तियाँ ओईने चाई अपनतिती छोट हथिया भरिनके सुरक्षाके तहिन पहरा लग्तियाँ। एन्के गोबर बहुत ठाउँमे काम लग्ता। येने नेंगे बखत एक लाईन बनाके निंग्तियाँ। हथिया ओह्के हाम्रे गणेश भगवान् के रुप्मे मन्ति।